أول شي، أبدأ أراقب من بعيد. أجمع معلومات عنهم وأتعرف على نقاط ضعفهم. بعدها بتسلل بينهم بطريقة ذكية. بتقرب من الناس المهمين وأكسب ثقتهم خطوة خطوة. أكتشف أسرارهم بدون ما يشكوا فيني. وفي الوقت المناسب، أضيح فيهم بدون ما يدروا.